Wen ri jaboom kchuknik chi tz'iil kchuknik chi ch'ajb'al qwi' kujatnik ruuk' ri jab'oon nim rchek xuq ri jab'oom kchunik chi ri jab'taq ri tz'iil ri ktz'ilib' jnik ri qa'l ktz'ilib'tambien jnik riq sok qya'laqaj chiqxe' njelri' kirchkuj ri jab'oom cha'chu ri jab'oom kchuknik nim chqe ri jab'oom kchunik este chu ch'ajb'al qwi' qq'aab' che ju mi tiq chpu'l xtiq ch'ajne qq'ab'ruk'jab'oom ruk' ya' are'kri' ki rchukumb'ej ri jab'oom.